Mu- mu muleye, duriye, yo- yonasa, solea, nake nake, manu rio, manu bete. Ari- ari esan ari esan na maun. Am fulya ya amra ya amra rekasey. Am sofsef ra am sofset am takloi amra ufei mamatuya maun, am hutei amra ina ramai kabale ra amra kamele maniyam. Am esa am fulay ra sampe am halafole, niufaya, leo am- am hutei am aisef ya kifnainay, ibuna muanaini meun. Am aisef am aleleke amra aife, amra fatoya am- amra inara, leo am malafole ei <hesitation> sampe lematana beleni enli mamaun, am amra ra kase amra ra kase. Am leku am leku ni amra ufay mamatuya, am asef amra inarayi kabalya niyam, amra inarayi kabalya niyam lansu, am- am halafole ni amra ufa ufaya. Am hute am abalya huan, am hute am abalya. Am yakmaitu ai ibuna wasalamam unaysef iyangkara amra esene bala luhutime idebu lew, am raifime salafole, ya lew ya takyek watafa, sefra malem takyek watafa ya dure mahali ei ya takya welayak fitem ya eseni makarafele setan kubang niya ya halefoli ya helini ya kifnaina ei safa amra kalabet tule. Lew ei dindak ifnaini yaka hoba an noukan ubun esa tinai katewa noukan ya law, ya wele ya ese neno, fitenoni maka safheno le ekmaitua din amra esene meun, yakahe <hesitation> lalafoli na ufaya ya maitua ei bunom naine ya esef, ya hutisif, ya ilyak kabaka ya mo, ya mosif, ya hutibala amra lakalatana maun, yeka ya israhate. Yonasa haria maun, ya loyak watafam, ya sasa, ya sasasif, ya fiktawani meun, ya fulai helai ruwanek, fulai robota maun nadul helai lans ya letelafoli, letelafoli, niyak watala anna, ya huti eh ruantaha aubus nafne ya. Amalew lansu ya halafola am lotuya ufaya, ufaya yak maitua dini yaka ou balafolu buna esa ya katewa robota anu. Soleanin botwa enin botwa maun, ya yautewo yak makasafa fitemenu si atafa inyasaka, bilianin solean au bunamu esene meman, <hesitation> am hili dina yekahe, ya tak'am loi loi amra watafa manu, ya una sefu, ya tul amlaw, ya leku laya, yakika watala maun, esa amlaw esa amlaw sampini makahil esen alayni enin, ya ilisef ya alafola amlay, ya selek ei, ya kaifi <hesitation> esaleki hilile esaleki kayfi sef, ya lafole, ya lafola maun, ya ute ya inam, nas- nasef ya hafle ya unesifa sala, rabotama ya ma- mangangga esen mesef. Nake nake amaun ya- ya utihuan, ya hilyak tafa maun, ya amlai wa tafa, sasawla yak ese nimeun, ya huna sef ya huna sef, <hesitation> ya leke, ya unai raisini meun, ya huna leol ya halafole, yak ya salota kanalala ya hute, ya ina, ya aplewan lematana belani enlima, ya halafole halafole lotu yak ufaya, yakif naini dini balafolne hikahe. Manuriy <hesitation> manurium amaun ra abuna, manurium amaun ra. Buta maun ya <hesitation> angkarjani amra ya mana mano. Karja ni amra ya mana maun, abuna sampil ya matana, abelenni insuwa, amra bota main i- idi dindak niam, yaka tahusnaf man. Tausnaf haite matika anin nayit tera amrik akasih nita, kasita ta nitara ufei maimatuya, liam yaka he- he am halafole am huttei ampile matana belanni enlima maun, am leku leu am leku huan, amra inara ikabalan niam idiba amra ra'ama rera akamele meniam, am fulay, <hesitation> am halafoli ufaya, amisna yaka ho nok italahuan itara inare idiba akamelmeneita huan huanno am fulay rama hollo.